नैल् च्लिप्पेर् ओ उद्दोइसो होल् अमर् नक् कत हेतु उद्दोइसो होइ। करन् अमि जनो जे अमर् नखत् बोहोत् बिजनो हुमय् जय्। तेतिहल् जितिये नक् विलग् अमर् दोव्न् होइ जय्, ते हे बिजनो बोहोत् हुमय् जय्। अरु हेइ बिजनो हे अमर् पेतोद् जय् जितिये अमि खबोल् होइ। जितिये हते दिय अमि भत् खम्। ते हेइ बिजनो किनि अतरबो काने अमि अमर् नक् विलग् पोति खप्त हे कतिब लगे। किन्तु अमर् अगर् ऐत कोक हतर् मोते नक् केति औ मोन्गोल् बर्, बिहोस्पोति बर्, अरु होनि बरे कतिब न लगे। करन् नकु कतिब न लगे, अरु सुलिउ कतिब न। करन् हेतु मोते होइ जे नक् ते हेतु दिनत् कतिले बेअबोलि भबे। मने भल् नहोइ। ते हेकने अमर् खोपै कतिब दिय न। अरु नक्, नैल् च्लिप्पेर् और् कम् होल् नक् विलग् अमर् सिक्सिक कोरि रखिबो काने। जते नखोक् धुनिअ-धुनिअ देसिग्न् कोरिबो परो। हेकने नैल् च्लिप्पेर् उसे होइ। सुलि विलग् हेतु बिसि उसे कोरे।